A kai geta ra ōso njure na la bi koo m̄me e da ma geta e da ma geta osuju re, edo a kaa nee mi, do kan nse mi ke gbere kōo, re baba toō ē sa mi npio ē nēe geta re ki ma rēe chu ewiwi ra bara mi, wen su ma se emme e-bo- ekpen ogpe re kōo mi ga ba nja wen nee bāa kōo a den re. bari ra sāa jifira kēe ō nan̄ te-nn ra ba la yo chri a chu jumi- e do bo etor ki e ba wi wei ōkpo se yen ti te re ka ra ba ra ka ra bara otorra-a yen mo mo towaa mi enu kōo yen be ma obari ye, eku ra kpakara wen nee yaa mi, eku ra kpakara wen nee yaa i, eku ra kpakara wen o ra okase yen, wen na ye mi e naa mi ofi ma gbere koo eita kpa ra nu re ke na sa ru na ra na ra yen bere mi eyen lese re than koo mi, ega to wa wei ga fa se ka ra wiga ba oji-jie, nga ba oji-jie koo mme daa ebere re keen nu re nsa bann e-nu lor mo ru bi nee ogpe re ejeseram, o lesa than ya baa se nura ke more o toto tie nsa ka nuraa. Eku se a nu re la ma obari eka ra tor ra mi e ōwa esu neē obarī. e tor ru ma ō-wa esu elera obarī. ko mm̄e obari ra nsai nu nī. īnn̄ je mur ru ogbo ru re, ra ta ta ma re tata e wi wī ra ege ta yo bo toro a kaa e geta na mī ye ko. obari a ra ej̄u ra obarī a ra nu ewiwi ra. re j̄īj̄ī ra ko nsa a ta. mī. re j̄īj̄ī ra ko nsa ata ewiwi ra. nsa ta e nu ru oku bo kpa ra re wa. enu ke bor kpa no ogbo gbo nu. nn̄o be kure nu nn̄o be re nu sa bo. re ke ne dor dor ej̄u ka ka ra kpa ra wen gbo. don bo don bo etor. nsa ta wen be nn̄ lor mure wa yī. obari tite ma mi ej̄u obari tite nj̄u ewiwira. ra j̄īj̄ī ra ko m̄me opīe opie o ku ejor a baā e bo. ro kpo ru ra oso j̄ura. be kaā ge ta na mi we-l. be kaa ge-ta na mi. ewiwi re ka ra ebo olare wen ka ra mur nu wen kara der ko nn̄o bi nj̄a olara. obīnī era ka ra mur o hm na ka ra mur-e da mme ge ta oso j̄ura. obari ra don akam ne mī. be a kāa ge-ta na mī wa na enu